Naullega tauwe tuo tanpa teknologi e ero tauwe makkekke deq naulle ko deqgaga sibawa hpna agi-agi napigauq ko manengmi hp e mappammula berita lettuq cerita engka manenni tapiq tauwe riyolo deqgaga riyaseng hp naulle mopa tuo e eromi ko meloq i pada sisengaq makkiring suraqmi lao ri kantor pos e naullesa tauwe tuo tanpa teknologi tapi ko makkukkuwe naulle masussai apaqna hp maneng meni napake aga tauwe mattransaksi